Mahandro hanina an-dragno alongany tegna tiako satria an-dragno zany anao ah afaka mividy raha tianao vidiagna anao <hesitation> ivelagny akany, moramora kokoa izy amin'ny igny de an-dragno anao ma-manafangaro ananjy, par rapport an'ny hoe handeha amy hotel nefa raha akany lafo.